أختار عمر يكون في العشرينيات لأنه كان وجت الحماس وإني أحب أستكشف أشياء وأمور مختلفة وجديدة، فوجتها كنت أحب أتعلم وأجرب أشياء جديدة، الحياة كانت مليانة طاقة وطوح وأحب أعيشها بنفس الروح لأطول فترة ممكنة لإني الحين أفتجدها.